Mampiavaka ny hany voajanahary no hany misy produits chimiques. Hany voajanahary tena hita hoe mahasalama, ary tena renao ty tsirony. Fa hany misy produits chimiques, tsy mahasalama raha reo satria tsy de zatsa ny vantatena mihina azy.